باهي باش نطيب روز دونك اول حاجة لازم تختارنوعية روز ياسر تحفونه خاطر فيها أنواع هو الروز <hesitation> تحاول تاحذ الكمية لي حاجتك بيها تفليها في ط فالكاسارونه تحطو فالكاسارونه مع طرف زيت و ملح لين يتقى شويه بعد ما يتقلى نزيدو عليه زيت و ملح و يا ربي طرف فلفل اكحل بعد ما يتقلى بلجدا نزيدو عليه طرف ما و نقعدو خلط خلط خلط خلط لين سيبون